افضل ان انا اكون فنان مشهور, لان انا بحب الفن وبحب ان انا اعبر عن نفسى بالفن وال- فا بالنسبالى لما اكون فنان مشهور احسن